To arsilaamay mate araŋ goo yaŋ. Curey zey ra, curey zo kaŋ se i ga ne Aku, bora kulu araŋ gan bay mate kaŋ Aku goo da. Aku din di Aku, gaa hamo no ga bara da taalam yaŋ taalam hanno yaŋ kaŋ taalamey din bay kulu kaŋ du taalamey din ga hin ka ne nga ga b'a ra. Saboda curey zey ra manda muudu i si du Aku wadde. Aku ga salaŋ no, aga salaŋ no, sohõ din Aku gaayi, din na gisi windi ra, to da non kulu kaŋ ni goono ga kwaay din salaŋ a se aga tuu nise. To yaadin no Aku goo da, a gwanda ce ɲaraw yaŋ, cey zey din na hayo aga gwanda ce kaŋ ga naŋ ama gaayi, sannan boŋo da mayo, niga di me ganda a dunguriyan da me beena no ga ka me ganda ga. To yaadin no Aku goo da. Aku, aga salaŋ ni se non kulu kaŋ no baa boro si ni windi ra no, ni nin kaŋ ci kwayo din si windi ra, da boro fo ka ka salam, Aku da tuu nise kal nima ma nima miila kaŋ da borey ze no kaŋ tuu nise windo ra haray. To manci borey ze no to curey zo day no kaŋ se i ga ne Aku. Yaadin no Aku wo goonon da. A se no niga di noorukooney ga ba Aku gaayi yaŋ. Aku wo din na gaayi.